Tena raha dimy minitra fotsiny no ananako anamboarana sakafo an, dia mividy paty instantannée aho. Dia iny manko telo minitra dia vonona. Dia alaiko ny rano dia ajoboko ao ny paty dia miandry fotsiny aho dia iny no haniko.